Fone ka etek atuo. efinooo mbi ore ore ojena ojek ka ngum ka ngum odige biwa oyin egome odi oyin mbiooo oreka edim mbiere ore eti eti nongho ojena natu odek natu amafanor and afone agome afone biwa areh agor akara achora non-owe ke etek erenor ojena odig abor ema mbi afarnor achang abak na ojebambinghe ka ekpini mfone ebin ewa ka ekpini mfon ebini woo egome nare afarnor kpe achiye ebina aji afarnor aki egome ka njim njime nju kpe aki kor ochi nju kpe aki kabage etinga nti eji ken mbue aji ajiyin egome aji afarnor mbui anyi afarnor aroko adie egome aji aroko di kpe baka nji nji obuka mbi afarnor onogor oyin ane ebor joer ejumo ojebambinghe ebu mfone anok ayin ekpiri njuma aji afarnor akibib bak ene na afone mbui nyi mfana mbui nyi aa abadie egome mbui nyi abadibiyo mbui nyi mfana ababiyin nche nche ebor jorno ojebambinghe mma nneyor afone mambi afarnor akifab aja ajitu mfone akitang mfone se mfone Mbue afi mbui eye afin ka nju afin nyine ka nju fene mbui ayin afarnor amemenghe afab kpe nefin kpe natu anyak farnor ajena ka ngum ka ngum abiba eyima anne, anne afone arangwa adura afu ne egu achara ekpini mbui nyi farna ebu enok eyin nyini ekiyue enrig ekin na ken echin egbor na so mfone afi mbui eye asid na arighi aki nyi ka nju de ajak ajaka akeba aje. aje medim ma mbui adi abok akara mbui eye ka nju eye eji ye akia obui obe obu cham nji ye mfone ayin arikid njan kajen anne areh agor achora nyi etieti kpe nga achora anor naga fene areh agor atima nga akiyue mbui anyi or abome ye efu or ayim nji ayoyin ka mbui anyi afab nyi ajena ka ngum ka ngum eriga atya anyi afan na obuo oba omoyae naga ojena ojek ka nguma <hesitation> nguma anne bebam eti eti otikin mbibi nne odig and odiga anor kpe ka-ka onyoer etek erk jid na anoga asum egba se kpe nne nne afi mbui de akun mbui eye akeb eji aki nyi kpe ojor na nonge ojor fene ojen anor ojek ka bebam Onyek abeng oyim mbimbi eti eti or nne kpe nyor afi mbue eye je akeb eji nji akimongo oki mbui eye obui anor asik nji ye mfone ayin na nonge ayin kin abo kor ojor na nongo ojoer okjen na ka kictchen onye abeng ka ochi nju onyek abeng kpe fon kpe fan na njor anong aje na nor njor fene anyek abeng ka nguma anne eti eti anne koyon anok ayinin amogho obuea ke ochi nju obe kpe ka njime nju kpe ka onyoe ebam mfone ebam omo joer na ohebambinghe ka jena ye akafon njor nyia akak kebam de njor nyi nne kpe nyor, nyor anyor afayi se njor nyi mfana njor eye asid de akebe eji aki njor anyi afarnor anne nanonga aki je njor eye ojor mbitad ore mbi nor ojenanor otari osisuwuriwud oje ka ebame nne oyina aji okok ooo ore se odiaah aji okok onyin nyamo nyi abana ka ke etid ore ore se ojikun nyam anyi afarnor adi so ebok na na oyira na oyama mbinghe ke ekpini nne kpe nyor nyor achi njum ka eji nji ka eji njia akime medim njia adig eyim edim mbi ayek yin ndipe-nju, nor akporba aba kak nyor ebor joer ejume owega mbinghe ekpa aa ekpa ejira njia afarnor Bere apesi erong ekpaga aji jid nyor aonge ejia onyam mbi mfana ke edu afor akapor jena obiba. eyim anne emojoer ekare mfone nyor eyim edume ejia njia fanor njia akiye nabanor nji eba nor na akiya nano njor eya mbuea na busiki mfa akpuye ke eji adikuna adi eeh de eeh edan nga ekiyim ken eyim mbimfam nji ekiba na ojebambinghe ke ekpini nne na njitad nji ere kor onyoer erese de danga efina fene oju obire eji nji wae okime medim wae ere eji nji na efina ndi wae fin ji nobe nobe kpe baga njume eja njia okier ki nji ke ebid ejor eju afor njor mbuea akanonge oye aji ajikune ejim nji wae ebu akuna adi wae Ka biji emor koru wa so ki nji wae ki nji ekijor afor njor,. mbuea amomongho oyid kpe ke-ruk, akune njuma aji afarnor adia aba kpe di njia wae okpoba obabib echibe nong nga aju oju and ne nne tik nne chang nyea ayo eji ayo eje ke eji nyor afarnor nji wae okanod njuke eju and oka nod oyin njuke eju nyor tad chang nyor abae juea ekachin mbuea nyor tad chang nyor abae ye kena akin njim nji okie ekachinghi njor yim mbim mfa na esir okiyin se njor akayi ayi akpor je ke eji ayor kin ochibe okere se ken mmon owa na akuno ochibe okere se ken ere na aba kun ooo kajen wae okamenghe ejuma njia afanoro nji wae ofono wae okie etiba anong se abaju ye oju nderi erise de wae odang nga okimongho oki ejuma njia afanor and tike ebak na oyeba mbinghe nenem fene ka njuo